Fanatanjahan-teña teña tiany malagasy atao izañy aloha da manahaky ny lehilahy aloha da ao ny foty, laboly foty fa maro ny olo mañao azy; ny ampela koa. Enanik'izao koa efa malaza koa i rigiby fa amin fovoan-tany avao fa amin'ny tañana sisisin'ny Madagasikara da tsy mbola malaza; fa ny itambarany malagasy koa basikety iñy basikety koa da teña tian'olo fa izy ndraiky ny fanatanjaha-teña mira- raiky mi- hay ady tiky da karate izañy da teña malaza amiz'ao da io ahiañ'olo koa.